د ایټالیا پخلی د نړۍ د خورا مشهورو او خوږو پخلیو په کتار کې راځي. دا ساده خواړه د تازه سبزیو او طبیعي خوندونو لپاره مشهور دي. <noise> پاستا د ایټالیا اساسي خواړه دي چي ډول ډول بڼې او ساسونه لري. پیزا په خاص ډول د نیپل ښار پیزا مشهوره ده او د مارګریټا پیزا په ټولې نړۍ کې مشهوره ده.